E fomba fagnavadia gne sakafo lasa fagnotria, ohatr- raisiko amizany ohatra hoe gne fary, fary zany da tapatapahana, rehefa voatapatapaky izy da disagny disagny miaraka ravidraha zany da ahotriky ame zavatra, ohatra barika na plasitiky mandritra ny andro maromaro, da avy eo amizay tagnehigny, da mahazo anizay raha zay.